Me mboframbaber mu ͻbra a mobͻe a mo werɛ nnkefir dabiara da nye da a <noise> wͻkaa kyerɛɛ me dɛ monkoguar a medze aso - asoͻdzen, medze me saw a medze koguar no dze yɛɛ dɛ medze ridzi agor. Afei dza opuee mu nye dɛ, mobͻͻ famu ma mo moma enyim nyinara paapae ma afei wͻdze me kͻr asopitsi ma wͻkͻpamee, na musui ara yie. ͻyɛ da mo werɛ nnkefir ara da.